Ah- ep resa, how na kai tarai dit reh usi o- dit wuvur on. Dit reh arkokor on, khon khot ep iun di ap khon khep soi ep ih kabisen di. Api saloh0 igat ep mamaran wur- on. Ningan dit reh khot toh baran liklik na ding ep gumi o- khon kios a baran khon ator o- ningan dit reh wuvuri khon kho't bhen sai lon bon, api saloh igat ep mamaran wur- on. Ningan dit reh khot toh baran liklik na ding, ep gumi o- khot kios a baran khon ator o ningan dit reh wuvuri khon kho'tkho't bhen sai lon bon, api salah na na ep mamaran wur oni- a- resa